Ora kiviyo, ora kaayuyo kuu este kooyo in tute ni’ini nao este ntaka ntaka yuku iyaun kuu este naayo i nu´uti oju o ku ko´oyo este ntute, ntute vixi ji in tajana o chi o moo in tajna ntaavi in yuku suga, yuuva.